المتاحف <hesitation> البفضل اني ازورها و اشوفها المتاحف <hesitation> يعني نحن اساسا عندنا متحف واحد هو المتحف القومي وبفضل اني ازور المتاحف القومية يعني عشان بوريني تاريخ البلد و <hesitation> المثلن المماليك المرت عليهو وال- <hesitation> كده يعني <hesitation> يعني تاريخ البلد عموما يعني بوريني الحاجات الحاصل فيها في البلد